Julen صوت gurka jakachi, tugelon dukka julleg tagnikikani, jule digitta tagnikikani, gurka jakname, tala ton gon afesh fali, bisilangi, haja digid, kawartikon tala unni, kawartikon kutta wahi, <hesitation> tutana gon jeneri agnina, inin karamido uu jule nane ghabanchi nane sotta jaglu, tala <hesitation> afesh digid giriidi.